<hesitation> Kôfa mikoran̈a espoara, espoara zey bôaka olo tsy kivy olo mana espoara zey avy eo amy izey mila mila matoky tsara izen̈y fa tsy maintsy ho azo raha antenainy.